نصب فيها شويه ماء و خليها في عقلها تنطبخ بالقدار و بعد هيكا نغسلها بكل سهوبه تتغسل لي راي معناتا إذا كانت بنخت و تطير هيكا الميكله الدشيته تطيرهاكو نشفها بالجداو و تصير نظافه القدر ااا هاكه نظافه و الليتبين نحطهااااا نرتبها هاكا على بعظه نعون على بعظها.